मव्जिनि हेअल्थ् प्रोब्लेम्स् अव सेइमानि हेअल्थ् प्रोब्लेम्स्-एन् एकिआने। इस्सुएस् से देय् देन्तल् प्रोब्लेम्स्, ओबेसित्य् बेपेरे। अर उदे न्जिबे रम्बेपेरे एकिआने जये। <hesitation> भिसिन मव्जिन अव देन्तल् <hesitation> इस्सुएस् जये। हत इऔ घै। मव हप्न नि ब्रुशिन्ग् कलमिओ। अर ओबेसित्य् जये। भन्ग्बे जहने यो। उरिनर्य् त्रच्त् प्रोब्लेम्स् पुर् बे जये। एस्पेचिअल्ल्य् मलेस् नओ है। योउ क्नोव् तिच्क्स्, फ्लेअस्, पेपेर् बैदे स्प्रेअद् जन नै, उन्चोम्फोर्तब्ले कलम् नै जये। किद्नेय् दिसेअसेस्। घै मव्जि पुर् न उप्पेर् रेस्पिरतोर्य् इन्फेच्तिओन्स् पन्ग्सिन् जये। भिसिन मुन मुन नै, स्नीजिन्ग् कलम् नै। मेन्से बेमर् जये। घै दिअबेतेस् जये। ओवेर्वेइघ्त् किद्स् पुर् नओ, पन्ग्सिन् दिअबेतेस् जने नि गुहुन्दोन्ग्। घै न बिसिन पन्ग्सिन् देय् लुन्ग् हनै। अर वेइघ्त् लोस्स् जने हनै। नि कम लिमुन्ग् नय गुनुन्ग्।